Raha hitono legioma izany anh de ataonao afo somary malamalagna izy fa sy atao midorehitra bi afo, ndraindraika ho lasa may, de ataonao menaka amboniny anh de avadibadikanao akeo, de tsy andrasana hoe igny izy fa tegna masaka be fa am'maha-legioma ananjy zany anh, izy le somary mbola mantamanta igny no misy vitamine kokoa.